To atambewan ayama tlirinta tsakim waiyara <hesitation> a ninata mundai donayaktuwun lahi arara saura tlirinta tsakim animati tlimkuma niyakam mundona yatuwun i araraburintlin anina ti munatanaya i arara. A kaga arara zaki aninati ararayiruanimati haka koaku ko timaku <noise> tifagalyazaiye akwa ko ya akwa giraya bayiya tsakinka to tigayadimau akwa giraya atsigitakanka akwazarusikamatigalya buwusi ataharninakim faganayasibalar tlinaba tlin a larka kwarigata zarusika to ayama hamba yimakima tiji yimusi akaye yamusi tomun donayaki tuwun innatlirin nivakam innaiya tsakim niyakami ararau niyatsakinkuma lahi ararau.